די וועג וויאזוי א דשעליפיש קען זיך באשיצן פון א חי וואס וויל אים עסן איז אז ער נוצט זיינע טענטעקלס צו שטעכן די חי און ס'האט סם אין עס און די חיה קען דורך דעם שטארבן.